Nderkuna ti woliyi ye, doyi ye, koreye warkuma corone a la cire farcu kampayiro ceyi. Wette kuna awo kuridiya diya coron awo ma kampayi ye, warum tamuwu ndutta kla kirro cada farceia tendi nguwu kooso kena nderkina gullukina gulkinayedi nderikina ti ndilin tudu hal mbararo leneyi do nderkina kayawo ciya gono mio gaya nderkin ta jili yindi nderkuna culummi n nderkuna mbuliyi n, nderkuna culum woli gurgowu nuwa ndorkuna mbuliyadi laku ti samburo walca ti dunde wartu ti awo jettina tunnu deyi kofungu Allaye dasuro walca ndokondan nuyi boro walcia kiriyi warcu side n nondiyi ngowunga n ma den den den den kayeyi kidaya ngayeyi wayi ti adi jowuro kampayi doyi ye cayi teyiro a la wasu cira farcu koyi fuwun cukiri jenima missu koyi citi adin kidayi adi ndorkuna ana kampayi ye doyi yea coron koro. Bundo ngiri ko, ngiriye ekedi tiye ndorkunaro doyiwo Kurawo dinawo tiye mara wayit dulina, duna konga ma jili duna ma a la foyiya tunu misando a la tiyi dun saduro walca awo sada doroyi kuna duna na adi gulleyiya ta ti sedinga yambi kumbu gulkono tiyi giri ti tiyi dilin waruya ngilaro danumbuwa jetunga jowu ila angal sando kala angalan seli seli la sando jenenu, buruwu buruwu la gorno angal bowunun jenenu ma ekedo giriyi jetti bo, wariya cayiyi, na la kofu la sururo walca farca nduttiya fuwu todin cukuri aa ceyiya tiwa jeni nju taranca mbissa koyi tudu akan cili adin ndorkina te doyi ye, kampayi ye. Bundo kurudi diliye tullo kiri keyi nei diye, kiri keyadiye akedi tiye doyi koosu jowu ye, bundo ayiwa awadi te dulin a la coyi juriro walca a wasa jeyi kundoyingayi cuku jeyi awa farca ruyiru tiyi ye farci awa missa tiyi ye missi adi kiri keyi Tiye awo diliya coron awo doyi ye kampayiye coron koro, tendi kuna awo yakku gulkinadi wa ngayiwayi ndottongi cayi do rimea doyiro asuni mimissungida rimia kampayiro asuni a gurgoyi ti tuwu missi bo. Missungidadi jowuro diye awadi tendi adi jowuro kampayi kile awo la «hesitation » awo gurgowu soriak, awo gurgowu gulca ta tuwu ayiyalcu farciyi ye bo, to missi ye bo. Kena ayingiye jili masalam šayi ko, šayi dilin sida adi šayiro a kodiwo bo. Kodi koosu wariya tuwu ca cili bo, jijiria tuwu missu awo laro cili bo, ma deyi akedo šayi di adi nisamngu. Bundo šayi koyiya ko, kuroye a gurgowa coron, kuro bamu klan leniya adi a la culu waru jenimu kla kuroyan ñandea, kuroyi a la warcuno kla kuroyen tuwu jeni bo. Kureyi kuro tiye a missu missu ta a la terinaye tunu, na la jusu lan farcu farcu a laro farcu terinaye tunu adi kuro. Kudi boriye akedi, kudi boriye kun doyi tenu kureyi a la ñirayi la curu farcu fuwu goyi cukirinaye tunu Tiyi awo gurgowan coron koro ma goni manu gurgowo, halnga gurgowo letungaye letu tenu, kundoyi ye tenu, bundo a laro missinu tere ye tenu, adi tendi kuna krudiya gulkina adi tendi halgede awo duliya coron kampayi ye diye, awo gurgowu ye diye, gurgowu kuna gulkinaye gurgowu hapturo gurgowu tunu datugideso, kingayigedeso, mistingidaso jili adi gulkine awo doyiyaye awo kuna kampayiyaro hapturonu kampayi cawayiro walca doyi ye, missu, mistugidea cowuro misseyi jenimea missa adin celi adiye kuna awo kompoya coron darkina ndorkina n, ngiri n, kiri keyi n, awo gedeged kadaa koro awa awangayi to dartu dayi bo niyi gede tatarme ye tuma, kamanumayi gede taciriya ye tuma. Wette awo gurgowaye šayi- n, kuro n, kudu bori ngulkine. Ongo adiye tendi adi dulian koreyi gede ta gedegede kada kor, kuna wuyiye yakku gulko kureyi ni tamia tawuru tawuru ekedi adi halgide